Kui nrida nrida xa ito nó yó yo itá, kodina nu yo itá kuan, ita kuan, itá kue, itá kuixhi ko enkaje yazmin, kuixi kuixi, he inka itá ku itá kue, inka ku itá morado, kotoni buganbilia ihó morado ha inka ku xanani itá la iná luxhi flor de perrito, itá la iná ku kuixhii, kuan, kue, morado, yuku color xa itá ñono.